Yurminaade ɗo kam, kanjum woni ɗum laatoo goɗɗo feere waɗanma huunde nde a yiɗa, huunde nawnaynde ma, huunde torraynde ma. Sey laatoo, gam huunde nde ɗo njurmina ngarta jurumɗo.